Na to mol niniexdaw' rakzakeng nan to yinꞌ noxnia yenan to yinꞌ chile anch, niya rienankw komin yaax llit ra klab, pamient, este ajonjoliria radon, chigayi lon seknalo chi, biendsad gueguexan chalonguexayeran keche riera komin, gakntoꞌ este peguexan bay eskra kragarani nichelo chil rashi nijeria lo yi, lo daa, yaax chelochil nixxdawrani chanan- chanan tol to yed to yed chanan <hesitation> gayma- gayma sekna telekochen naban mache gatimaa sob nis chaa lo lodo guekayengoo chigueraa guera gueradofni. Chalo gueradofni cheteni chama lonez ldaa reg cheteratogmaa, cheteni chalo guerado mache yetilamma gueraxagdinma, grax garakzi ma, guera ra rakosni rawdiban grarani rra, chichalo che galmaldayga chegayma chon choganmala plat toldaga toldaga machogan malda plat nira siknara mold rarenill xtawno reknarawen lomech rakni nirawakmor knara ratokant to kald goonk <hesitation> lin plat xnia wrani nina koxtombra, xtawno nilad gokch to kald goon riama este wxzo koxtili chzo koderma, ketini rayma chalo gayma, chomanla plat, choxkalma machox perdomna, chokolill, cho kolandr, cho xpatxtilma, riani nan. Chiguga chirimbuenshgan natawen chewen lobichi, chiriatina axkibraba sien kroba kraba masto chirakraba riora kabatobra charabalobi to xkachong xkatapfiri yiriera ba herianarabaguib chi guchinraba wdan, chii rguin rababichil ronraba sekron bichien, tachi gueramaꞌa garaꞌ kwaraꞌ bashakꞌraba, chigoga or hegueremmaꞌ eguin rebama, erguin raba mache tini este goto garaba orkamashi gabaotiop rabaroe rabama yetnamalasdguech, chi gunerguen ma guire rerakzakꞌma, gonkrakamasak xotma bchi sekna nierguen mani kwe to komid gawra los demás' kieteni chichaogalo baregche retiera barechin guetiera bama. To seknara baknaraba eriera badekwarshan onsakrabaxkot midraba jana gaksaa magaw gawrabama, chini riema sek- sekeriaga jachiew chirakzakxogma chalo chib gonrrabaijab seknara baangmaꞌa kesobrahe xkesꞌni, xkaabma, chi baldegoz yelan lan gorn, dan forma, chi chalo chi gayꞌ, gaymabiendad kioma klog klodoteba aguesrianshagat chitini yebuelike nikiraw nikiraws keriorriw riabuel, chitini chitini guedawyoo byendad, guedawyoon chetini rgorabatenlin rgoraba taa, cheteni rdaw yoo lodo telaminarew orwnike chiriare to rieradaa chitini ria <hesitation> yoo chi de chonnon guebuesraba erayima chit chitini chalo techonorgke ch- chiregamma chinishrarama chi. Jetibay yirnabrawni to to sarbas araba, kon- kon lamagayraba <hesitation> chergazma rgazramadon bshitante shitante mague gaygaraban rarabuen raraban libuena magoma chetini narin narin lo sekna komidgoske gos- goskenii rien lochili raken tostad, biendad rguen naste chinargon rguen chichalo gueguen cherieten loguech biendad rieten loguech, chi- chirietin loguech chirienislang stonayagan rienlang axta langon guerayin chirie- riegraxtman bom sakna- saknarakos balrake bal leyday ni na torebuelarak bay nerialon ra guerieren gren raa rielon chene este nerielo gaske chichalo chete chseraoraba.